أكيد نحب نجابل ابن خلدون، باش نعرف-نعرف كيفية كيف-كيف كان يفكر؟ ونفهم في فلسفته أكتر ويفهمني فلسفة وليني نحب الأشياء الفلسفية نحب الأشياء هذي وايض.